په اوس وخت او زمان کي داسي ډیر لږ خلګ سته چې نظر یې خپل وي. ډیري کسان د نورو د نظرونو څخه متاثره کیږي او فکر کوي چې دا د دوی نظر دی. په خاصه بیا رسنۍ اوس د خبر رسولو لپاره کار نه کوي، بلکي هره رسنۍ خپل سیاسی هدف لري چې د خلګو ذهن ته خپل اجنډا ور داخله کړي او د هغو فکر د خپل ځان خواته را واړوي.